Fɛɛtɨnɨsɩkaa rɨ baŋkɨyǝ wǝǝ ǝ lǝǝmɨ lä sɩkayǝ rɛ kǝ ŋ kpɛlɩ rɨ gukpǝ rɛ lǝ ɨŋ pǝ fɨ ŋwɨ wǝǝ ǝ fɨ a ka ŋwa e kpii rɨ fee vǝ́ nɨŋ e le pe yi e leh yee lö tuwǝ wǝǝ o ko a ka lɔ ŋwɨ Mɨŋ rɛ lǝ́ǝ pɨ sɩkayǝ mɨ ŋ siiri otuyǝ ŋwe vǝ́ lo ko fɛɛ we pɨ ŋ tuu ŋwɨ vǝ́ a la pa lɛ a siɛnɩ mɨ ŋwɨ o fɨ o ko mɨ.